Tegna misy le sakafo mampitombo hery de ôhatra le sakafo <hesitation> produit laitier regny na ronono na fromage i de regny mampitombo hery de le s- henahenan-draha regny koa na henan'aomby na henana <hesitation> laoko de regny misy calcium i de mampitombo hery be koa regny.